namo mana pasakai dua macam nako pa tiba mena o bulu poda ngado pa tiba mena temo pa mou mena koma ake ko hiwa kapa mou mena pao kahiye de ase posi doko igo balangaku poda ngado mena po temo pa mou pa wosa kasi pagae dasi <noise> poda ngado bosoku pa boso <hesitation> atau igo posi doka ataupun pa goreng maena idodoma mena poda ngado tibaku isi di bulu <noise> kemudian pa <hesitation> odo odo mane ma penggunaan o namo mane paling jame nako hidup untuk pohidup keluarga namo maena makanan yang paling utama adalah o namo ona temo bar makanan terhormat jadi maena po odo bilasu nyawa yang tertentu bukan sabarang nyawa maena namo pa odo tapi nyawa macam <hesitation> o kapala kampung ataupun sabarang namo yang penting de mana <hesitation> nyawa ma ona demanga namo mane odo tapi odo maena sewaktu waktu bukan kaduga odo sabarang cuma kala waktu o namo kali tapi misalnya ada punya nanga kapala pesta ataupun kiama maena na ado de ase pa gunakan pa odo namo atau tamu tamu madudunu nako yo bola pa tola namo tagi namo ngai mia tola untuk nanga tamu tamu mena merupakan nanga tanda penghormatan terhadap nanga tamu mena.